عائلة الطيور إللي ظاعت بموسم الهجره كانو يحاولون يلقون طريقهم بس السماء كانت مليانة غيوم. وصار الجو بارد حيل، والأم كانت تقو- تقود الصغار وهي خايفة. بس فجأة شافت طير غريب يلمع بألوان قوس قزح يطير جدامهم ويبين لهم الطريق. بس هل يقدرون يثقون فيه؟